I kuʻu wā liʻiliʻi, wahi a koʻu poʻe mākua ua pā ikaika ka makani pā hili kapa ʻia ʻo ʻIwa i Oʻahu ma ka lā iwakāluakūmākolu o Nowemapa makahiki ʻumikūmākūmāiwakanawalukūmālua.